بالقدرة على قراءة العقول وعلى الانتقال فورا منتصور الانتقال فورا ما عنديش علاش نقرا في العقول. ما عنديش علاش نعرف اش نخدم الشخص اللي قدامي انا ذاك هو اللي حاس بيه. الباقي اللي يخمم في شي حاجة تخصو هو وحده. اما اني نتحرك اسرع وهذاك نتصور خير خير بالنسبة لي انا هيك لي نفضله